ایټالیا یو رومانټیک کلتور لري چې د هنر، فیشن، او پخلي برخه کې ځانګړی شهرت لري. د ایټالیا تاریخ د روم امپراتورۍ په دوران کې پیل شوی، چې نن هم په خپلو یادګارونو او معماریو کې لیدل کیږي. د ایټالیا هنر او فیشن د نړۍ په کچه بې مثاله دی. د ایټالیا خوراکي کلتور کې پیزا، پاستا او د شرابو د تولید ځانګړی تاریخ دی.